Maq iks viil mälehtä toda üle-eelmidse aastaga joulukinki ja viimäst sünnüpääväkinki. Ja no nüüd ka, saq olõt tõtõstõ imeline! Aiteh sullõ!